मोर आदर्श विवाह ये प्रकार से होही। की मै बढ़िया कोई नौकरी में रहो। और अपन मां बाप के सारा खुशी देहु। अपन शादी में ज्यादा फिजूल खर्चा न करो। ओर खाए पीए के भी पूरा व्यवस्था हो।